یوه څوکۍ ماته د مکتب وخت را یادوي، هغه ورځې چې مکتب ته به تلم او له ټولګیوالو سره به مو یو پر بل د ناستې لپاره کله ناکله شخړه کوله. دا څوکۍ یوازې د ناستې ځای نه و، بلکې د زده‌کړې، ملګرتیا او شیطنتونو یوه خاطره هم وه.